تتغير درجات الحرارة بين النهار والليل. اشعة الشمس في النهار عندما تشرق الشمس تسخن الاشعة الشمسية على سطح الارض مما يؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة، والليل بعد غروب الشمس يبدأ السطح في فقدان الحرارة مما يؤدي الى انخفاض درجات الحرارة، والغيوم والرطوبة وجود السحب يمكن ان يؤسر على درجات الحرارة.